Arakaraky tanjon'ny tanora eo amin'ny fiainana. Fa amin'ny ankapobeany dia tena ilaina ny fandehanana eny amin'ny oniversite. Satria eny no andrantoana fahalalana bebe kokoa. Ary eny ihany koa no ahitana fiainana- hianarana fiainana ary hifampizarana amin'ny namana maro samihafa.